تختلف تنشأت الكلب من كلب لاخر في كلاب اجتماعيه جدا و في كلاب سابقه ودي كلاب اتعرضت لاهمال من صاحبها فاضطر يديها لشخص آخر و فيه كلاب بيتوتيه وهي كلاب متربيه في البيت متقدرش تتعرض لشارع و بنسبالها كلب زيها يتعرضلها في الشارع فهي كدا في خطر.